Kaisa car ba gari o kwbangma manwi tongo jemon engine brake steering chasis tei chakka rok tei dale dal kwbangam tongo. Abo baade teibo kwbangma manwi tongo kaaisa gari o chalokmanjaknai swlamna bagwi. Gari engine khe fano chalogwui manwui rwio. Brkae hinkhe bwthakna bagwi gari o fwnangjago. Steering khe lama koinani ba uklog kifilna bagwi fwnagjago. Chasis khe gari ni joto manwi rok no berana bagwi fwnajago. Chakka khe bai gari chalio. Abono yakarwi bo gari o pohor rwijaknai achukjaknai tebo kwbangma manwui tongo. Fwrungya hinke gari o chalogui maan ya.